Al'ada diina islama, be yidi nyamdu beldum, teddungo ardiibe. Bedo de'iti, bedo wanna ardiibe mabbe needi. Be yidi defugo nyamdu beldum be chahu ngam be velna himbe fere bernde. Be wala fitina sam, mo yehi ha mabbe pat do seya.